Awuɛfuyɣwuɛnia, ɛbamu awɛ kafonooyɣwɛ; ɛɛ ɛbamu itsi; itsietea aneenyo ivi oonyuia nu alo abuonyuia, aloɛboo weleɛku; bua awɛtaa ɔduɛfɛ kafonooyɣwɛ la. Ɛba kutuooyɣ ɛkuɛdi kpekpe umolio ɛʒuo, ɛkuɛdi kpekpe ɔtɔtɔ ɔduɛfɛ Ku afonoʋ kelee tatɛku amila. Mɛ itsi tamua anenyo iviladu; titivie mua, ɛba kutu nyuiayi, ɛbakutu nyoowele ɔɔtʋ. Ɔtala nuu ɛtatɛkuɛ Dɔŋk awɛ tea afɔnayɔɛ yo yoyɣwe la. Awula awunaa nawulani ɛɛ awɛ ɔdua awefua o: yovosuani adu nuu awusuani; du tsaa awulani awunani analaa ɛɛ awɛ nusi netila kafɔnayɔɛ laoo yowie. Itsibioo etila kafɔnɔla, bua ɛvʋɛa atatɛkuani ɔnatsidu ɔtalaka ɔlɛnu yovo ayawɛ la kuuke yɣwɛ dufaɛvʋ, bua awɛɛ tu anoyɣwɛ beli nawula nawunani itiɛa ɔtala nawɛ ɔɔetisu nuu itsi Ku anenyuividu kuafoneye afonenyuia nuu oneenyo yɔwelɔɔ kʋni hm mɛɛ ɛkuanitu ɛɛ ɔndu ɛfuyɣwɛni kawu lafa; alɛ alɛtaa mɛ ana yɔɛla yɔnɛɛ ɔnamɔlɔ idetsidu, ɛɛ ɔtalafa. Nɔɔkʋ nila, <hesitation> awuɔɔkʋwani belila alɛetisu la hm kanayɔɛ la wunaa banatsiɛkuyɛ du naili la kunayɛ. Mɛkuani tadu ɛfuyɣwɛ ani. atala ŋtatɛdiɛ.